سمندرې غذا په ډېرو ډولو سره چمتو کیدای سي. عموماً کله چې ماهۍ او یا هم بل سمندرې موجود چې د خوړولو وړ وي، ونیول سي نو اول یې نس ور پاک کړي او وروسته یې د خپل خوښي مطابق پوخ کړي. ځیني موجودات سته چې زهرجن دي او که په سمه توګه یا طریقه پاخه نسي نو کیدای سي انسان مړ کړي.